קודם וואלט איך געזאגט סתם איך פאר אוועק און, אה- די נעיבער וואלט מסתמא געפרעגט "אה, ווי פארסטו" "כ'גיי דא און דארט" און איך וואלט געזאגט איך האב א קליינע פראבלעם כ'האב געוואלט וויסן אויב איך קען בעטן פאר א טובה. אז איך האב אזוי שווער געארבעט פאר מייין פלאנצונגען אויב ער קען עס באוואסערן ווען איך בין נישט דא, ווייל כ'וויל ס'זאל בלייבן שיין. אויך מאכט עס שיין פאר זיין הויז אויך ווייל ער איז מיין שכן.